يعيش حياة زينة يعني الواحد يكون مرتاح، <hesitation> وعنده اللي يكفيه من رزقه، وصحته زينة، <hesitation> وما عليه هموم ثجيلة. يكون عايش بسلام، مع أهله وربعه، وعنده وقت يستانس ويسعد بحياته.